Ман хонандаи мактаб ҳастам ва ҳар рӯз субҳ бо ҷувздонам ба дарс меравам. Дар ҷувздонам китобҳо, дафтарҳо ва қаламу қаламдон ҳастанд. Ҳар як фан барои худ китоб ва дафтар дорад, бинобар ин ман ҳамеша пеш аз баромадан ҷадвали дарсҳоро мебинам, то фаромӯш накунам.